Lafa gny fahafatarako gny piso moa tsy raha misy karazany fa gny volony ñy mampiavaky azy. Misy ny raiky volo, ao ny roa volo, misy ny elo volo.